<noise> boina tuna <hesitation> adovotina nina pi ba data pakapakana tana ba datatike vatikena itakado, pi datatike ra dovotina vatikai takada mana nilaun bada vanavana. <hesitation> adovotina bula <hesitation> abuk tabu itata ure ba <hesitation> datatike ra dovotina manam ra dovotina na valangalanga dat takada mana, mana nilaun nina da pakana tana, ba da-davana ruk tar tana tagon ra nilaun. Adovotina mangoro na pakana pa datatike ra dovotina, ba mangoro na pakana bula aumana lualua bula padia tatike ra dovotina <hesitation> mangoro na pakana bula <hesitation> taumana padia tatike ra dovotina ma i-ikap tar diat tatikana mangana ginigira ba pi davatang diat ba aumana tena vaongo, ba dia tatike ra dovotina, ra dovotina iat na valangalanga diat ba dia tatike, tago <hesitation> ba dia tatike <hesitation> nam ra dovotina na-na-naki tadiat ma diata gugu pidiata <hesitation> atarai bula diata vatorome ma diata gugu tana tago itatike ra dovotina takana, takana mana tinata, ba takana mana nilaun, kana vinavana tago ra nilaun <hesitation> data gire paia ba ia tutana nina itatike ra dovotina mana varike iat takana <hesitation> tamana mangamangana nina na vung varike, <hesitation> na varike, na varike ma data gire paia ba <hesitation> taka ra dovotina ika nina itatike, nam kana vinavana na takodo ma kana nilaun bula na takodo ta-tara vinavana tago ra nilaun.